I taratasy akegny ampesimpesen'tsena akegny io ndreka dia kakazo le maniry agnaty ala regny. Kakazo io zany an andesina agnamboarana an'io. Zany hoe mandalo raha maromaro zany izy a dia avy amin'ny alalan'ny i kakazo igny nô ahavitàna ananjy ivadika taratasy.